په پخلنځي کې د خواړو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره دا اغېزمن میتودونه کارول کېدای شي: د خوړو پلان جوړول درست ذخیره کول، د زړو توکو لومړيتوب، پاتې خواړه بیا کارول، مناسبه اندازه پخلی کول، له فریزر نه استفاده کول، تاریخونه کتل، خلاقانه پخلی.